Misy sakafo andrahoa <hesitation> veti- selasela amignazy da misy gnagny e sozo, e sozo io zagny mmisy fanohara zay mizaka magnano hoe <hesitation> sy dian'ny amboa ilay mahandro nahandro sozo, nahandro sozo, io zany gnagny e raha faragne mora masaky indrindra ary fora- faragne raha mora hoagny indrindra, satria la voasanao izy da andrahoinao izy da asinao siramamy la ritra izy da masaky, dafa hainao hany.